أول شي افتح الملابس على سطح مستوى وبعدين طوي أطرافها الجانية للداخل عشان تصير مستطيلة أو مربعة طوي الجزء العلوي نحو الأسفل إذا الجطعة كبيرة مثل القمصان أو البناطيل